Säänest rahuldustpakvat ello elläq, ilma et ummi unistuisi saasiq ello viiäq? No ei, sääne ei olõq võimalik. Kasvai väikeisi unistuisi iks piät saama ello viiäq, et elo olõsiq rahulduspakva.